Wulaa este cuando wula k'eh teew je'tii ro'ntii rej rik'uxunsaam la haab' wula laa la cuando wula k'eh hab' y cuando wula k'eh q'iij y k'eh tz'aa' han niq'ar ke rub'an juntz'ep cha mas mal laa ahpare' wii k'eh hab' ru'uub' riwii' k'uxik y inach'ur saam awiib' la laa' riye' resfriados